<noise> Fu san zi'a la loore zuo, lo-se'ere n vaɛ nɛreba yɛsera zi'an, baŋɛ ti bii ka nyɛ ti bunkuntɛ n ze saazuo gee ti fum zi'a kuka zuo, ti fu san bɔta ti fu isege ti a zi'ire, la nari mɛ ti fu yele yeti, baaba Koo mma dɛna wuu a san dɛna pɔka bii budaa, du beleni e mɛ a wa'am na zi'ire kalam, bii a wa'am zi'ire fum zi'irego zi'an la gee ti fum ze'ele saazuo. A duma san zagesɛ, ti fu yeri aayi fum naba ani kɛ'ɛsi, bala la a tugum wa'am na zi'ire gee ti fum ze'ele saazuo, ti fum wan nyaŋɛ ze'ele saazuo.